குளிரான காலநிலைக்கு ஏற்ற ஆடைகள். குட்டைகள் மற்றும் பருத்தி கம்பளைகள். சிபீரியாவின் குளிருக்கு ஏற்ப நிறைய பருத்தி கலந்த. ஜாக்கெட்டுகள் வெப்பமான கோடுகள். மற்றும் உலோகக் குட்டைகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆடைகள் உங்களை குளிரிலிருந்து. பாதுகாப்பதாக இருக்கும். குளிரூட்டிய கையணைகள் மற்றும் காலணிகள். குளிரில் வெப்பத்தை பராமரிக்கும் உயர்தர காலணிகள். மற்றும் வாட்டர்பிரூப் கையணைகள் அவசியம். தலைக்கவசம் மற்றும் ஸ்கார்ஃப் குளிரிலும். தலை மற்றும் கழுத்து பகுதிகளையும் சூடாக வைத்திருக்க. இந்த பொருட்கள் அவசியம். குளிர் சொட்டுகள் மற்றும் மோதிரங்கள் குளிரின். காரணமாக காலில் ஏற்படும் தோல் உலர்வைத் தவிர்க்க. ஹீலிங் க்ரீம் மற்றும் பராமரிப்புக் கோர்வைகள்.